Tsindromandry tsindromandry zegny na intuition magnampy anô <hesitation> hana- hanapa-kevitra amina situation araiky manahirana anô satria anô koà fa mandrimandry igny afaka magnerigna antsegny le raha jiaby niheritreretinô igny de igny aminjegny anô sady ca-calme anô afaka manapa-kevitra ndreky anô avekeo hoe ty zegny ny tegna izy sady amin'igny anô efa nahazo fotoagna tsara niheritreretana.